د دروازې غنجېدل ما ته د زړو کورونو، د یخ ژمي، او د ناڅاپي میلمانه یاد راکوي. دا یو غږ دی چې یا خو د حیرانتیا زېری لري، یا د پخوانیو خاطرې راژوندۍ کوي.